Fomba ampiasanà piso i volom-bavany igny ndraika: <hesitation> raha vao ohatra zao misy le zanazanakà biby madinidinika io a magnembakembagna magnomagnodidina ananjy akeny de avy amy volom-bavany igny a <hesitation> aregnesany ananjy satria vao mikasika amin'igny biby madinika io de miesikesika volom-bavany igny de maha-géné ananjy zany igny de mampiasa tagnany igny man- mangala i raha io.